אסמחלי נערף בּלי אלטיארה קאתוּחוף שׁוּיָה, אבל ראה אלספאר בּטיארה הוּוָא אקְתאר אלטרוק אמנאן פּאלעאלם, אלטיארה קאתוּקון מושממה באש תּואג׳ה ג׳מיע אלצורוף ואלטיארין מוחתרפין ו מותמרסין בזיאף, מונין קאתוּטלאע חאוול תתרכז עלא חאג׳ה קאתוּפרחכ או תסמע מוסיקה מריחה, אנא מעאק, אילא בג׳יתי נארפעקך פאלרחלה, נאעונכ תּנזע אלחוף.